Vóloi kɛtɛ nyii ŋa zia a lîi mai vólo nyii góraŋ kélee ŋa nîi-nɛ̃ɛ kùla nya ɓa ŋgaa vóloi. Ŋgaa vóloi ɓa vólo nyii ɓa zia a pɛ̀lɛ. Gaa kpɔ́ lîi su fá wɔ́lɔ-wɔlɔ neɣa mai. Kpɛ́ni fêi vóloi tí ɓe dímaa sɔlɔ ɓô la. Vóloi tí ká ŋgili-ŋa, kpɛ́ni fèi ŋa nûa-ŋa é kɛ́ a díŋuŋ ma kpiri a gɛɛ dí nɛni loŋ káa. Ǹâŋ é surɔŋ loŋ sɔlɔ ɓô nɛni tɔnɔ mai, nyii da ya dífe kɛ́ ní díkia ma. Fo bolu sɛŋ da kélee kpɛɛ ní e surɔŋ kaa mai. Da née dípɛrɛ díkia mai, e ǹee polu sɛŋ kpɛɛ nyaŋ dífeerɛ ŋɔɔ díkɛ a surɔŋ da nɛni. Díkɛ pɛrɛ kù maa sɔlɔ ɓò. Dí surɔŋ náaŋ káa ɓɛlɛ surɔŋ loŋ nyíti mɓa náŋ é pa la, é díkɛ lɔ́ɔlu. Dífe kɛ́ ni nɛloŋ da kélee mai sɔlɔ ɓô. Fe kɛ́ ní a yɛɓɛ. Tâi kélee née a káa koo siɣe. Goo a kɛ́ seri time mai a gɛɛ e láa yèŋ nûa ŋa da pâi kɛ́i kɛi. Nɛloŋ ka tí, núu a pâi kɛ́i nɛloŋ ká tí. Da pâi kɛi mò díká-ní loai ŋaŋ. Nao ní da pâi môi diɛ nɛloŋ káa tí <hesitation> nao wɔi nɛni a pai maa sɔlɔ ɓô a nɛloŋ tí káa ŋa nɛni ka tí. Ǹee a pâi li nɔ maa a- a- li- a- a kɛ́ koi tée su a li a gɛɛ ee- e nóŋ káa surɔŋ loŋ kaa ti. E kɛ kpɔ́ tí a tâi támaaaa. È lɛɛ la zu time a ŋaŋ zurɔŋ loŋ nàaŋ tí sɔlɔ ɓô la ɓɛlɛ ŋaŋ nòŋ tɔnɔ tí ɓa e pai la díkɛ lɔ́ɔlu, díkɛ tá maa koo sia. Maa time tí nyaŋ kukɛ <hesitation> ɓɛ́i nuu támaa díkɛ naa kukɛ taa lee su. Nya ɓe nɛni ŋai kélee dílîi è kɛ́ a nɛ̃ɛ diyɛɛ kúkɔlɔŋ a gɛɛ támaa ǹɛni ŋi a surɔŋ loŋ naaŋ sɔlɔ ɓô la nɔɔlu ɣele ŋí a pâi kɛi a nɛloŋ. Díkɛ ɣâla fɛli, díkɛ ɣâla fɛli nyaŋ ɓé ǹee e li nɔ ta maa e kɛ́ la koi tée su lîɛɛ láa yèŋ ní e láa yèŋ a nyaa. Ě kɛ́ a pɛ̀lɛ kpɛɛ polu. Ǹee nóŋ zúrɔŋ maa ŋuŋ dí dóli Diyɛɛ ma da káa zaaɓɔlɔ kaa, diyɛɛ maa láa sia kɛɛ le ɓé kwa pai dɛɛ dípɔ kpɛ́ni fêi nɛni tɔnɔ da nyaŋ e kɛ́ daa kukɛ zu, zu nyɛɛi née a láa yèŋ a nɛni a pai kɛi a tɔɔ ma. Nyaŋ láa waa kɛ a Ma. Hawa, nuu kelee a ká dóli a Ma. Hawa, Ma. Hawa. So dí gɔlɔŋ a gɛɛ Ma. Hawa ka tí kɛ́ nyaa timeee maŋ née a maa sɔlɔ ɓô la yo. Kɛ́lɛ díkɛ wɛ̀li a yɛ̂ɛ kpîŋ <hesitation> Kpɛlɛɛ ŋai da kɛ́ kuŋ wɛ̀li a gwii láa see. Nya ɓe e ǹya wɔlɔ tóli née nóŋ surɔŋ maa ŋuŋ marê kɛ́ nyɛɛi mai, láa kɛlɛ ɓe kwa pai kwa pai zee dí mai a ŋɔ kwii láa. Ǹya wɔlɔ nyɛɛi, Elizabeth. Ǹya wɔlɔ nyɛɛi Elizabeth, nya ɓé dípu kɔlɔi mai a Elizabeth. Maa tâi ɓe dí náa siɣe tí tɛ́ɛ la pɔ Elizabeth. Mɓa ŋaŋ daai su kwa kùla sale pɛrɛ la ŋgɛ bɔ a Ma Hawa. So nia-pɛ́lɛ ŋai kéleeee daai tí su sɔ pɔlɔ ŋai, nɛ pɔlɔ ŋai díkelee da ka kɛ́ mai Ma Hawa, Ma Hawa ǹya ɓɔlɔ ní kélee Ma Hawa, Ma Hawa vóloi tí <hesitation> é kɛ́ a voloi kpɛɛ polu. Ǹâŋ da nao ní lɔɔ kpɛ̀ɛ pôlu kpé tí kpele vóloi tí berei dí mó la mai ooo. Díyɛɛ dí kélee kpɔ́ kpelɛɛ kɛ́ kpɔ́ dí tɔɔ tɛ̂ tɛ̂i. Nɛnii ŋai díkɛ bɛi pere díkɛ mãla, díkɛ dí kpele dia máŋ. Lɔɔ loŋ da fe dífe kpele ní a mai tâi tí. E sìɣe maa tâi tí mai kóraŋ kelee ŋgaa vóloi a seri da pai maa pɛ̀lɛ kɛi kpɛ́ni fêi e kɛ́ a mɛni kpánaŋɔɔ a gɛɛ kɛ́ née e nɛloŋ maa sɔlɔ ɓô. Nyaŋ e mɛni támaa mó mai nyɛɛi fe lɛɛ mai koo sìɣe da nawɔ ní da kaa kɛ̀ yɛpɛ pui yɛɛ kpîŋ nɛɛyâai ŋai da kɛ́ dí gîe polu da mɛni támaa ɓo. Da pâi kɛi yɛpɛ pui nao ní da mò mai dia mai <hesitation> Ma Nuwa ífe laa ní la a gɛɛ í kɔkí-mena maa fáleŋ. Da mó tí gɛ nì da wɛ̀li í nɛnî tí é láo la kɛi poŋ da kpelɔ <hesitation> pɛrɛ ta kpɛ́ni mu a kpakolo da kpɛni. So mɛni ŋai tí kelee da káa mó mai dia mai koku mena maa fáleŋ. Le ka kpakolo nyii pɛrɛ da kpɛni mu ka nyáa ká ǹyîi laa nya ɓé pâi kɛi í nɛloŋ sɔlɔ ɓô ooo nyaŋ e kɛ́ wɛli nɛ ɓo- lóŋ sɔlɔ ɓô ooooo. Kpɔ- E kɛ́ kpɔ a- a mɛni kpánaŋɔɔ. A káa laa kɛ́ gili-ŋa sia la. A káa li <hesitation> prayer <hesitation> Ɣâla fɛli kwaa ma. A li Ŋâla fɛli kwàa ŋa maa ímo nûa ŋai dia nyɛɛ ka Ɣâla fɛli mi ŋa lóŋ nɛloŋ sɔlɔ ɓô. A li kwaa kélee mai, mɛni tí kpe è kɛ́ gili-ŋa. Nya ɓe gɛ time ŋa pai la è kaa máŋ lɛ́lɛ ooo. Ŋa kɛ́ kpɔ́ yɛ̂, yɛ̂, yɛ̂, yɛ̂, yɛ̂ kwii da mò dí la kwii kpɛ́ni fêi ŋa kɛ́ la a nɛloŋ tɔnɔ dí sama. Zurɔŋ loŋ ŋai sama díkelee Ma Hawa, Ma Hawa, Ma Hawa, Ma Hawa ŋgɛ diyee ŋa díkɛ maa pɔlɔ-pɔlɔ sɛ́ŋ kélee ŋa kɛ́ wɛli la da káa dɛ́ɛ mɓɔ. Ǹâŋ kpîŋ time kpîŋ ŋa kɛ́ kpɔlɔi la sɛŋ kelee a kaa nûa díkɛ gɛ a pai pâi nyɛɛ mai, ŋa wɛli í zɛŋ ŋí da kɛ. Yée ta da káa bala da kɛ́ bàlai da bala wúru da mai da wùru kpɛtɛ dí nerêi kpamo wuru tí kwaa kélee. Ya yèe kpini la a nerêi í gula zu mai yée tí e bala káa nyɛɛ fɛɛ ŋa maa kɔri. É kɛ́ mai a kpa ŋa maa kɔri. Kpúlu-ŋai a li a nûa kaa díkɛ kpòlo-ŋai tí kpɛtɛ a pâi kɛi ŋa li ŋá maa kɔri. So sɛŋ kélee a kɛ́i káa nyɛɛ fɛɛ ŋa kɛ́ a kɔlɔŋɔɔ. Ŋa kɛ́ kpîŋ a- a nuu kɛ́tɛ a káa pai gɛ mɛni ŋai ɓó mai sãa da kɛ́ yeei nyɛɛ zaâi ŋai da lɛɛ íyee íláo ní da pâi kula íyee pa la ŋa li ŋa laa kɛ. A pâi kùla yeêi é li e laa kɛ́. Nya ɓe gɛ ǹyɛɛ Káa vóloi <hesitation> ŋa ka a wóloŋɔɔ díkɛ ngàa voloi maa lîi nɛ̃ɛi kùla e lɛɛ la zu ŋa kpɔ̀lɔ zu. ŋa ŋaŋ káa a ǹɛni m̀bɔ́i maa mɛni. So maa mɛni káa ŋgili ŋa. Gaa kpɔ́ ŋgili ŋa kpɔ a gbîŋ gbîŋ fó ŋai tí kélee kwa maa tua kɛ́. Kɛ́lɛ ŋgaa vóloi káa kpɔ́ a maa ŋuŋ kéleee mai, ma lîi káa ŋwɔ̂i fá wɔ́lɔ-wɔlɔ lia mai nya ɓe a gɛ nao ní dámaa ɣele dia dí- dí neɣa a nyaa. Da nia ŋgaa folo mai da wa kɛ mai lîi nɛ̃ɛ ka fòlo, lîi a ŋwana dia kpɛ́ni fêi <hesitation> ŋgaa fòlo dí mai ka mai a mɛni ɓa wɛ̂li ŋa dóo kɔɔ kɔlɛ. Gaa kpɔ lîi mai, gaa a lîi mai fòlo nyaŋ ɓa tí dóo la.